Wor kun wor adha gudioatii adha ishiane adha tabatii arosatii lubua wotjebi gudaa dub adhan tun adha cholea adha workanatun adha gugedati adha mal amtan hori fa goran inama fon kochea wolanna faa jira wolanna wolintabetu wolanna wotbubutu wot dufeni amtan sagale wol dorgatifaa.